نعم التعليم مهم جدا للمجتمع هو الاساس لبناء جيل الواعي ومثقف يساعد في تطوير المجتمع التعليم يفتح افاق جديدة للناس ويعطيهم الفرصة لتحقيق احلامهم كمان يساهم في الحد من الفقر ويزيد من الإنتاجيه وهذا ينفع جميع افراد المجتمع